ह हमर रेस्टोरेंट म ए सब ह मिलते फारा फारा का फेमस नाश्ता। खुरमी मीठा व्यंजन जो बहुत पसंद होते अरसा जो चावल के आटा। से बनल नाश्ता चिला बेसन या चावल कर आटा से बनल नाश्ता। सौहारी पूरी के जैसा बनल नाश्ता करी ताल जैसा लेकिन अलग स्वाद। म गुलगुल भुजिया गरमा गरम और स्वादिष्ट म थियेटरी नाश्ता करे। आऊ दूसरा विकल्प एकर अलावा भी आऊ हम।